So mi nani un inni kalimaawa "justice" ko wiyeete adalci, ko waraata dow hore am kanjum woni non no sha'anu siriyaji e leydi Najeriya ɓeydoto wonnake e kondeye ñyanlde. Mi siftoroya non no taadiɓe wannata kalluɗun so ɓe, nde ɓe fofti fuf.